<hesitation> כ'האב מיך אויסגעטרייט פאר א פלעי, כ'האב זייער שטארק געוואלט באקומען א חלק, <hesitation> און איך מיין אז איך האב געטוען א זייער גוטע ארבעט, אבער ווען זיי האבן מיך צוריקגעקאלט צו זאגן אויב איך האב יא אדער נישט באקומען מיין חלק, כ'האב באקומען א חלק, אבער נאר זייער א קליינע, און ס'איז נישט געווען וואס איך האב געמיינט איך וועל באקומען